Maro moa ñy fomba fikarakara ñy fia mba hitanjahan-teña ñy vitaminy añatiny ao: -Manahaky anizay ñy fañajaria ñy fia. mba tsy ho azon-doto ;manahaky anizay koa ñy fañajaria azy mba tsy ho simba. ñy fiketreha azy ho masaky soa. lafa jaboen-teña ;manahaky anizay koa ñy tsy fandreheta ñ'azy noho ñy tsy fampiasà fanafody maro.